Rí yaꞌduxúwíꞌ, mbaꞌja inii rígá, rígá yaꞌduxúwíꞌ, yaꞌdu, rí duun tsú maŋi̱iꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ rá, ma̱goo ma̱tha̱ñi̱i acompañár ga̱jma̱a guma rí nagi̱ꞌdoo késó, nagi̱ꞌdoo krémá, mangaa nagi̱ꞌdoo náa̱ꞌ awúún guma ríꞌkhui̱, ikhí ríꞌkhui̱ iphú ga̱jma̱a rí yaꞌduxúwíꞌ maŋa̱ꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ má yaꞌduun xúwíꞌ maŋa̱ꞌ mangaa, ma̱goo ma̱gi̱i̱n ga̱jma̱a náa̱ꞌ gúwánꞌ rí nutha̱an gúwánꞌ ga̱ꞌ rígíꞌ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ iwán ga̱jma̱a, jamí nu̱ñi̱i idú mangaa ikhí xúꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ rígá i̱mba̱, yaꞌduxúwíꞌ maxaꞌ ga̱jma̱a duun maxaꞌ má igi̱ꞌdoo ga̱jma̱a ra̱mbu̱ maxaꞌ má. Yaꞌduxúwíꞌ ríꞌkhui̱ rá najmaꞌxu̱ꞌ náa̱ꞌ awúún komídá rí nutháa̱n barbakóá, jamí xúꞌkhui̱ má ekhí iphú yaꞌduxúwíꞌ maxaꞌ. Khamí rí yaꞌduxúwíꞌ maxaꞌ mangaa, ma̱goo ma̱tsi̱méjáánꞌ jma̱a, mi̱ꞌtsíí jma̱a náa̱ꞌ xtílá. Khamí xúꞌkhui̱ má rí yaꞌduxúwíꞌ maxaꞌ mangaa, ma̱goo má mi̱ꞌtsu ga̱jma̱a xuyuuꞌ xedi̱ ga̱jma̱a. Jamí xúꞌkhui̱ rí yaꞌduxúwíꞌ maxaꞌ mangaa, ma̱goo mi̱ꞌtsu ga̱jma̱a náa̱ꞌ. E̱ste̱ mbáá e̱gi̱ꞌ mangaa, tsú nigui̱i̱ꞌ awúún aséi̱te̱, ikhí ikhaa ríꞌkhui̱ iphú ga̱jma̱a rí yaꞌduxúwíꞌ maxaꞌ. Jngáa̱ jma̱a yaꞌduxúwíꞌ maxaꞌ mangaa phú mbaꞌja komídá nandoo mi̱tha̱ ríꞌkhui̱, mi̱ꞌtsu jma̱a, numuu rí xkua̱ꞌnii naxnúú sabór drígóo̱. Phú ndasko̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá. rígá i̱mba̱ yaꞌduxúwíꞌ rí ra̱mbu̱ tsú maŋi̱iꞌ. Xúꞌkhui̱ má nuni̱ yaꞌduun mangaa ga̱jma̱a duun nijndooꞌ, o̱ duun má tsú duun xkuíyá miŋúúꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ i̱gínda̱wa̱aꞌ jma̱a rí náa̱ꞌ ra̱mbu̱ maŋa̱ꞌ naphú. Naphú mangaa má ikhí ma̱goo mu̱ñíí akompañár jma̱ xkomídá rígóo̱ xndú, khamí xúꞌkhui̱ má mangaa ma̱goo mu̱phú jma̱a náa̱ꞌ xtílá mangaa. Ikhaa ríꞌkhui̱ i̱ni̱méjáánꞌ jma̱a rí yaꞌduun ra̱mbu̱ maŋa̱ꞌ. Rígá i̱mba̱ yaꞌduun, yaꞌduxúyuuꞌ tsídáa̱n mangaa. Ma̱tha̱nu̱ tsídáa̱n i mi̱tha̱gínda̱wa̱aꞌ ikhí, ma̱tha̱nu̱ duun para ke rí maꞌni yaꞌduxúwíꞌ tsídáa̱n. Yaꞌduxúwíꞌ tsídáa̱n ríꞌkhui̱ ma̱goo ma̱gi̱i̱n má jma̱a gúwánꞌ ga̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ iwán jma̱a rí yaꞌduxúwíꞌ tsídáa̱n. Rígá i̱mba̱ yaꞌduxúwíꞌ semíyá mangaa <hesitation> ríꞌkhui̱ xkuun ra̱ꞌkha̱ mangaa. Ikhaa ríꞌkhui̱ ma̱goo ma̱tha̱ni mangaa. Ma̱tha̱gínda̱wa̱aꞌ duun, tsú duun xkuíyá igi̱ꞌdoo ikhí. Rí yaꞌduxúwíꞌ ríꞌkhui̱ rá, ma̱goo má mi̱ꞌtsu jma̱a gaꞌjuaanꞌ, ma̱tha̱gída̱aꞌ idú, ma̱tha̱gída̱aꞌ ríꞌkhui̱, mi̱ꞌtsu jma̱a xúꞌkhui̱ rá. Rígá i̱mba̱, yaꞌduun mangaa rí ríꞌkhui̱ rí i̱ndóó má yaꞌduun xúꞌkhui̱ jaꞌnii, i̱ndóó i̱ndóó duun xúꞌkhui̱ jaꞌnii ú ma̱tha̱ni duun maxaꞌ xkua̱ꞌnii. Ma̱tha̱gída̱aꞌ xndú miga̱ꞌ ikhí numuu maxnúú sabór. Ma̱tha̱gída̱aꞌ idú mangaa, jamí xúꞌkhui̱ ma̱tha̱gída̱aꞌ mbá xndú rí ndathaŋuu chímba̱a̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí naxnúú sabór, a̱ꞌkhui̱ naxnúú rí naꞌni ndasko̱ꞌ naphú xúꞌkhui̱ rá.